Fevral oyi bu qor eng ko'p yog'adigan oy va mendan keyingi ukamning tug'ilgan kuni. Va bu oy ham judayam qishning eng ohirgi kuni oyi hisoblanadi.